endurskoðuð og svartsýnni hagvaxtarspá var kynnt í Seðlabankanum í dag seðlabankastjóri segir að verkföll og miklar launahækkanir yrðu áfall fyrir efnahaginn formaður Eflingar sakar seðlabankastjóra um að berja niður baráttu verkafólks með hótunum ríki sem eru vinveitt stjórnvöldum í Venesúela hafa árum saman skipt sér af innanríkismálum og ásælst auðlindir landsins segir læknir sem nýverið flúði landið og settist að á Íslandi þjóðin hafi verið rænd ríkið stefnir að fimm milljarða króna hafnarframkvæmdum á næstu fimm árum samkvæmt samgönguáætlun hafnir landsins sóttu um framkvæmdir fyrir þrjátíu og sex milljarða Landeyjahöfn fær yfir þrjá milljarða það er sérstakur staður í helvíti fyrir þá sem töluðu fyrir Brexit án þess að hugsa út í hvernig ætti að útfæra það sagði forseti leiðtogaráðs Evrópusambandsins

í dag hjálpsamur nágranni leikskólans Árborgar í Árbæ í Reykjavík veitti nemendum húsaskjól eftir að eldur kviknaði í skólanum um hádegisbil vel gekk að rýma leikskólann en tjón er töluvert

gott kvöld þriðjungur stærstu fyrirtækja landsins hyggst fækka starfsfólki leita þarf aftur til hrunsins til að finna jafnhátt hlutfall seðlabankinn er nú svartsýnni á vöxt efnahagsins en fyrir áramót meira hægði á vexti ferðaþjónustu í fyrra en áður var talið og það hefur áhrif á olíuverð lækkað á heimsmarkaði alþjóðlegar hagvaxtarhorfur versnað og óvissa aukist þá eru vísbendingar um snarpan viðsnúning í fyrirtækja og skráð atvinnuleysi hefur aukist lítillega því er spáð að verðbólgan aukist áfram fram eftir ári og meira en áður var spáð allt þetta verður til þess að Seðlabankinn spáir núna aðeins eitt komma átta prósenta hagvexti sem er minna

í nóvember og mun minna en hann mældist á fyrri hluta síðasta árs en þá var hann rúm sex prósent stýrivöxtum er haldið óbreyttum en það er ekki samdráttur einhver frekari áföll að koma til auðvitað er eitt hugsanlegt slíkt áfall væru

verkföll sem stöðva framleiðslustarfsemina og miklar almennar launahækkanir langt umfram svigrúm þá gæti myndin öll breyst seðlabankinn lætur reglulega gera könnum meðal fjögur hundruð stærstu fyrirtækja landins þeim sem setjast ætla að fjölga hjá sér starfsfólki hefur fækkað verulega og núna eru það um tólf prósent sem hyggja á ráðningar að sama skapi hefur þeim fyrirtækjum fjölgað þar sem forráðamenn hyggja á uppsagnir og er núna eru þriðjungur í þeirri stöðu eru þá tuttugu prósentum fleiri fyrirtæki sem ætla að fækka en

og það hefur ekki verið svona neikvætt frá því strax í kjölfar fjármálakreppunnar framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins tekur undir með seðlabankastjóra að verkföll og miklar launahækkanir verði áfall fyrir efnahagslífið formaður Eflingar segir að verkalýðsfélögin muni ekkert slá af kröfum sínum framkvæmdastjóri

segir of snemmt að segja til um hvort innlegg seðlabankastjóra hafi áhrif á gang kjaraviðræðna það er full ástæða til að taka mark á seðlabankastjóra trúverðugleiki Seðlabankans er mikill eru kröfur verkalýðsfélaganna óraunhæfar ég vil ekki orða það með þeim hætti ef við göngum of langt við komandi

kjarasamningsgerð þá mun Seðlabankinn bregðast við því eins og hann hefur gert en þetta er enn þá í okkar höndum forystufólk í verkalýðshreyfingunni vísar því á bug að kröfur þeirra í kjarasamningum hversu hversu fólk er tilbúið til að nota hótanir til að berja niður mjög réttmæta baráttu

réttlæti en ætlið þið ekki að taka mark á orðum seðlabankastjóra ég segi ætlar seðlabankastjóri ekki að taka mark á orðum okkar um að við segjum og stöndum við það nei

einbeitt í okkar baráttu og við ætlum ekki að slá neitt af við höfum ekki talið sem svo að þær kröfur að fólk geti lifað hér mannsæmandi lífi ógni hagkerfinu við vorum að samþykkja hjá miðstjórn a s í ályktun þar sem við skorum á stjórnvöld að stofna samfélagsbanka og tókum undir þær raddir sem hafa heyrst að breyta Landsbankanum í að stemma stigu við vaxtaokri hér á landi þetta hefur gríðarleg áhrif á afkomu fólks afborgun

og svo framvegis læknir sem flúði Venesúela fyrir fjórum mánuðum og hefur fengið landvistarleyfi á Íslandi segir að ríki sem vinveitt eru

ríkjandi stjórnvöldum hafi fyrir löngu náð tangarhaldi á efnahag landsins þjóðin hafi verið rænd og fagni nú bandalagi lýðræðisríkja sem styðji stjórnarandstöðuna það ríkir óöld í Venesúela sama hvernig á það er litið stjórnarandstaðan sakar Maduro forseta landsins um að vera harðstjóri

segir að Bandaríkin séu að aðstoða stjórnarandstöðuna við valdarán María

í Venesúela hún segir að mánaðarlaun lækna séu um einn bandaríkjadalur á mánuði vinnuálagið gríðarlegt ekki síst þar sem tugþúsundir lækna hafi flúið land hún kom til Íslands í haust ásamt unnusta sínum og í fyrradag fengu þau landvistarleyfi hún hún segir að í raun ríki einræði í landinu þar sem almenningur svelti heilu hungri og

forseti þingsins lýsti sig forseta landsins fyrir tveimur vikum

hann hefur lofað þjóðinni frjálsum kosningum hið fyrsta margir stuðningsmenn

Bandaríkjanna María hefur ekki trú á því þrátt fyrir þá gagnrýni að Bandaríkin og önnur ríki séu að skipta sér af innanríkismálum Venesúela megi ekki gleyma því að það sé langt síðan Venesúela hætti að vera sjálfstætt ríki

þessi ríki hafi náð tangarhaldi á auðlindunum í stjórnartíð

þau hafi veitt Venesúela lán sem þingið fékk aldrei að vita af og fái nú greitt með olíu

María tók þátt í árið tvö þúsund og sautján hún segist hafa fyllst bjartsýni um framtíð landsins á síðustu dögum Sigríður þið fjallið meira um Venesúela í Kastljósi í kvöld já gestir þáttarins eru blaðamaður frá Venesúela sem lýsir ástandinu í landinu út frá sjónarhóli langstærstur hluti ríkisfjár sem á að fara í

í samgönguáætlun fer í Landeyjahöfn margar stórar

eru í pípunum áhersla er lögð á rafvæðingu hafna ríkið styrkir hafnarframkvæmdir á landsbyggðinni um sem nemur sextíu til níutíu prósentum af kostnaði samkvæmt samgönguáætlun næstu fimm ára á að verja fimm milljörðum til nýrra

hafnarframkvæmda en hafnir landsins sóttu um framkvæmdir fyrir um þrjátíu og sex milljarða stærstu hafnarframkvæmdir næstu fimm ára eru fyrirhugaðar í Ólafsvík

Grundarfirði á Bíldudal og á Ísafirði hér á Ísafirði hefur það þó verið gagnrýnt að ekki eigi að ráðast í framkvæmdir fyrr en seint á tímabilinu þótt sveitarfélagið hafi verið tilbúið til

um nokkurt skeið hins vegar er stefnt að því að hefja framkvæmdir hér á á Akureyri strax á þessu ári bryggjan er svo til ónýt og ætlar ríkið að styrkja sveitarfélagið um tvö hundruð og sjö milljónir til að endurbyggja hana eins eru fyrirhugaðar miklar framkvæmdir á Húsavík og sömu sögu er að segja í Þorlákshöfn meirihluti umhverfis og samgöngunefndar leggur til að hafnarframkvæmdum verði flýtt eins og kostur er og forgangsröðun verði endurskoðuð við gerð næstu samgönguáætlunar er lögð sérstök áhersla á rafvæðingu helstu hafna og að ferjur séu búnar með viðeigandi hætti við erum alveg í kjöraðstæðum til þess stuttar siglingar og og erum mikið í landi þannig að það væri flott að fara á hreina orku Dalvíkurbyggð hefur meðal annars þá sérstöðu að það eru tvær ferjuhafnir í

héðan frá Dalvík til Grímseyjar á meðan Sævar siglir til og frá Árskógssandi við hefðum kannski viljað sjá á samgönguáætlun koma inn samgöngumiðstöð fyrir fólk sem er á leið til Grímseyjar það er ekki nógu góð aðstaða fyrir það hér stærsti útgjaldaliðurinn í sjósamgöngum tengist Vestmannaeyjum Vestmannaeyingar fá nýja

ferju innan tveggja mánaða sem leysir gamla Herjólf af hólmi sérstök átta hundruð

milljóna viðbótarfjárveiting er lögð til að rafvæða hana svo er Landeyjahöfn þangað eiga að fara þrjá komma þrír milljarðar á næstu fimm árum þar af um sjö hundruð og þrjátíu milljónir í botndælubúnað tvö þúsund og nítján til að hún geti sinn hlutverki sínu sem

fimm hundruð og fimmtíu milljónir verðið þið sjóveik ég er ekki sjóveik hann er sjóveikur já hvernig er sjóveiki ekki góð já bara mjög óþægileg hvað ferðist þið oft í Herjólfi það er misjafnt hann er náttúrulega í

tannréttingum í Reykjavík og það er reglulegt kvíðirðu því þegar þú ferð í Herjólf bara eiginlega

það er svo lengi ef maður nær ekki að sofna þá er

nú ertu að fara að leggja af stað bráðlega að sækja nýja dallinn má maður segja dallinn nei er það ekki bannorð nýja skipið

hver verður svona helstu munurinn á skipunum tveimur helsti munurinn er náttúrulega

þessi er orðinn tuttugu og sex ára og hvað verður um þennan hérna gamla góða hann á að vera bara í Vestmannaeyjum í tvö ár vera svona til taks ef eitthvað klikkar þau ætla sér að bregðast

þetta eru gífurlegar fjárhæðir fyrir ekki stærra samfélag

fyrir ekki stærra samfélag Landeyjahöfn var gríðarlega samgöngubót þegar hún

höfnin virki eins og

sem töluðu fyrir útgöngu Bretlands úr

Evrópusambandinu en hafi síðan enga áætlun um hvernig henni skuli hagað tusk fundaði í dag með forsætisráðherra Írlands forsætisráðherra Írlands Leo

forsætisráðherra Bretlands mætir á fund leiðtoga Evrópusambandsins og reynir að hnika til skilmálum samningsins um útgöngu Breta tusk segir mikilvægt að tryggja að landamæri Írlands og Norður Írlands verði áfram opin e s b sé að undirbúa sig fyrir það sem hann kallaði óreiðuna ef Bretar ganga út án samnings hafa í dag gagnrýnt ummæli Tusk en þau slá tóninn fyrir fund hans með á morgun hefur í dag átt fundi með formönnum stjórnmálaflokkanna á Norður Írlandi rýma rýma þurfti leikskólann Árborg í Árbæjarhverfi

í Reykjavík eftir að eldur kviknaði í eldhúsi skólans laust eftir hádegi í dag að sögn starfsmanns gekk

fljótt og vel fyrir sig börnin voru flutt með rútu í safnaðarheimili Árbæjarkirkju en áður en rútan kom á svæðið skaut nágranni leikskólans skjólshúsi yfir börnin leikskólinn verður lokaður næstu daga enda töluverðar skemmdir vegna elds og reyks þegar við komum á staðinn þá rýkur töluvert en það gekk greiðlega að slökkva eldinn þetta var í eldhúsi leikskólans var einhver í hættu það skapast alltaf hætta þegar eldur er annars vegar en starfsfólkið brást hárrétt við og rýmdi

og svo var nú svo elskulegur nágranni

hérna á móti hann tók á móti öllum

þannig að við höfðum öruggt húsaskjól fyrir krakkana er þetta mikið

tjón já ég myndi halda að þetta væri töluvert tjón það er tjón í eldhúsi og svo reykur um leikskólann þetta er eitthvað tjón já efnahagslegt kraftaverk á sér stað í Bandaríkjunum þessi misserin þetta sagði Bandaríkjaforseti í stefnuræðu sinni í nótt hann sagði að þingið hefði nú tíu daga til þess að ná sáttum við hann um öryggi á landamærum ríkisins það mátti greina sáttatón í stefnuræðu forsetans í

nótt hann var enda að ávarpa þing þar

demókratar hafa meirihluta síðan í kosningunum í nóvember og þá þarf forsetinn oft að leita sátta og málamiðlana til þess að koma stefnumálum sínum í framkvæmd

ræddi um innflytjendamál hann sagði að þingið hefði tíu daga til þess að ná samkomulagi sem tryggði öryggi á landamærunum við Mexíkó þar með gaf hann í skyn að fengi hann ekki fjárveitingu til verksins myndi hann lýsa yfir neyðarástandi þar sem hann þarf ekki að vera upp á náð og miskunn demókrata kominn

forsetinn upplýsti að þrjú hundruð og fjögur þúsund ný störf hefðu skapast í Bandaríkjunum í janúar tvisvar sinnum fleiri en spáð hefði verið hann sagði að efnahagsvöxtur nú væri tvisvar sinnum meiri en þegar hann tók við embætti og að hvergi í heiminum væri eins mikil gróska og í Bandaríkjunum af öllum leikskólakennurum landsins eru aðeins tvö prósent karlmenn leikskólakennari á Dalvík segir að kynbræður sínir í þessu starfi séu hornauga og jafnvel taldir

með það að markmiði að fjölga körlum í

átaki hrundið af stað með tvo verkefnastjóra í fararbroddi þeir kalla sig

og hafa nú í tæp tvö ár kynnt leikskólastarfið á nokkuð nýstárlegan hátt og hafa meðal annars náð yfir þúsund fylgjendum á samfélagsmiðlum tölum um þetta bara jákvætt og höfum bara gaman af þessu það er ógeðslega gaman að kenna í leikskóla sýnum bara hvað

fleiri bara líka upp á upp á staðalímyndir hvað er karlmennska og sýna börnunum að karlmenn geti verið svona og svona

meina ég er ekkert eins og

næsti við hliðina á mér sem ég vinn með við erum þrír hér og enginn af okkur er eins Magnús segir að launin fæli karla helst frá því að fara í leikskólakennslu

sé þetta

stimplað

kvennastarf og það gerir það að verkum að karlmenn kannski hræðast að fara í þetta starf og líka að samfélagið hefur dálítið stimplað þá sem fara í þetta eins og ég sem einhverja furðufugla það eru karlmenn

að vinna þessi störf og við erum að gefa af okkur og við erum að sýna börnunum að karlmenn geta unnið þessi störf alveg jafnt á við konur þá að veðri það eru norðlægar áttir fram undan með kólnandi veðri þungbúið og éljagangur um landið norðanvert en léttskýjað syðra frost verður víða á bilinu eitt til tíu stig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 Guðni Bergsson og Geir Þorsteinsson berjast um formannsstólinn hjá Knattspyrnusambandi Íslands á laugardag Geir og Guðni áttust við í morgunútvarpi Rásar tvö í morgun heimsmeistari var í risasvigi karla á h m í alpagreinum í dag og dramatíkin var mikil þegar

fótbolta þetta og fleira í íþróttafréttum hér eftir fréttir endurskoðuð og svartsýnni hagvaxtarspá var kynnt í Seðlabankanum í dag seðlabankastjóri segir að verkföll og miklar launahækkanir yrðu áfall fyrir efnahaginn formaður Eflingar sakar seðlabankastjóra um að berja niður baráttu verkafólks með hótunum ríki sem eru vinveitt stjórnvöldum í Venesúela hafa árum saman skipt sér af innanríkismálum og ásælst auðlindir landsins segir læknir sem nýverið flúði landið og settist að á Íslandi þjóðin hafi verið rænd ríkið stefnir að fimm milljarða króna hafnarframkvæmdum á næstu fimm árum samkvæmt samgönguáætlun hafnir landsins sóttu um framkvæmdir fyrir þrjátíu og sex milljarða Landeyjahöfn fær yfir þrjá milljarða það er sérstakur staður í helvíti fyrir þá sem töluðu fyrir Brexit án þess að hugsa út í hvernig ætti að útfæra það sagði forseti leiðtogaráðs Evrópusambandsins í dag þessum fréttatíma er lokið næstu fréttir eru í sjónvarpi og útvarpi klukkan tíu í kvöld og alltaf á ruv punktur is verið